<hesitation> Biby atahôrako maro, fô ny lai tegna fantatro zao karazagna bibilava ôhatra zao mantingôro, iry mantsiviry, iregny zegny atahôrako satria efa aiko izy oe tsy ahalany zah fô izy lai maita izy lai mibilobiloka ilaila igny, igny zegny agnisany efa mampatahôtro za magnôkana.